Niasa mafy anô tatoato zai ô, fa nga lasa maro be asa ataonareo ampiasagna akany? Sa nahay sarotigny patron-nare kô vô oe force-gny miasa mafy be anare tsy mbô misy pause karany, kô zany na anô mbô maka pause kely fa efa grave loatra asa ataonô i ai, mbô andôha andendeha mbô hialakalaka rivotro hely akanikany.